Zahay zao manondraka isaka maraindrainy isan'andro manondraka foagna, dika'izany mety eo amin'ny impito isan-kerignandro ake manondraka fa kôa avy ndraiky hôragna zahay tsy manondraka zaigny ai.